<hesitation> Vangan'ny trano efa vita, direkta mipetraka fo zen̈y. Azalahy, zen̈y mba haiko edy izaho bôkà tsy ary nivànga. Ataoko eo ho eo fo e, mety manodididina amin'ny telonjato tapitrisa ariary eo dônko vangany e, kôa izaho mieritreritra.